إذا كنت صحفي بسأل هذا الشخص المشهور عن التحديات التي تعرض لها بمسيرته، أسئلة مثلاً: ما هي أكبر عجبة واجهتها وكيف تغلب عليها؟ لأن هذا السؤال يعطي الجمهورنظرة أعمج عن شخصيتك ويشجعهم على الاستفادة من تجربته، بعدين يمكن أسأله عن مشاريع جديدة أو رسالة يحب يوصلها.